<hesitation> Kolera ôranzy tsy de aiko loatra lokony, dikany fa fahitako azy io kolera môra hita be agnatin'ny agnatin'ny maro, de ton'de magnaitra koa izy io ndraikindraiky.